Sandi xi's melon ndrax mandarin nzui per ub nij ngud traz bdo lim go jik ngud nis manzan fres ngud thi yej lan yej goo